gott kvöld og velkomin í kiljuna við fjöllum á eftir um gríðarlegt stórvirki það er flóra Íslands með mjög nákvæmum upplýsingum um þessar plöntur sem við lifum með deilum þessu landi með og glæsilegum myndum eftir Jón Baldur Hlíðberg bók síðan um sögu Siglufjarðar það eru hundrað ár síðan Siglufjörður varð kaupstaður bókin sýnir þessa dramatísku sögu ris þessa staðar og hnignun og kannski ris aftur

Einarsdóttir er með

Davíð Logi Sigurðsson með ærumissi þar sem meðal annars Jónas frá Hriflu kemur við sögu við fáum í landinu þeir að vanda eru að veita verðlaun bókum sem bóksalar telja vera bestar á árinu þetta er árlegur atburður hjá okkur svo eru það barnabækur Hjörleifur Hjartarson með bókina Skarphéðin

og Brynhildur Björnsdóttir kemur það eru þau Kristín Ragna Gunnlaugsdóttir og Bjarni

dálítið efnismikill þáttur það verður að segjast eins og er enda líður nú ótt að jólum við ætlum að tala fyrst um bókasafn föður míns eftir Ragnar Helga Ólafsson hann þurfti að fara í gegnum bókasafn Ólafs Ragnarssonar bókaútgefanda pabba síns og

og það er erfitt að henda bókum og svo er það spurningin samt hver vill taka við bókunum jafnvel þó það séu frábærar bækur hver vill taka við

þetta eru rúmlega fjögur fjögur þúsund bækur sem hann þarf að losa sig við og hann segir þarna nokkrar sögur hann segir sögu föður síns og frá mjög skelfilegum veikindum sem hann glímdi við hann segir eigin sögu og svo eru vangaveltur þarna um stöðu bókarinnar og þjóðlegan fróðleik af því hann vísar mikið í þessari bók í þjóðlegan fróðleik nú verð ég að viðurkenna að ég hefði gjarnan skáldsögur af því að þjóðlegur fróðleikur er nú ekki alveg mínar ær og kýr en gott og vel hann gerir þetta mjög mjög skemmtilega Ragnar Helgi veit að það er

sem les þessa bók og mér finnst stundum eins og hann sé dálítið að ögra því og stríða því þarna er til dæmis kafli um hvernig eigi að fara að því að brenna bækur það er ekki sama hvernig það er gert það þarf alveg sérstaka aðferð ég veit

ég hef einu sinni brennt bók þetta er verðlaust þetta er verðlaust já ég skal gefa þér þrjú þúsund kall fyrir bókina nei fyrir fyrir fyrir allt þetta svo hringir hann einn daginn Ragnar Helgi og segir ég sá bók hjá

þetta er tuttugu og þá er sagt

já já já en það kaupir hana enginn á þessu verði en við lækkum ekkert verðið þannig að haltu bara þínu

eintaki þetta viðkvæði

tek undir það með þér að hann er örugglega aðeins að ögra með því að spá dauða bókarinnar og það er fullt af mótsögnum í þessari bók

til dæmis Ragnar Helgi hefði aldrei getað skrifað þessa góðu nema vegna þess hvað hann er búinn að lesa margar bækur og vegna þess að hann er eins og við og

bókasjúklingar hann getur ekki sest í bókabunka hann er svona byrjaður að lesa og dottinn ofan í eitt og annað ég verð að segja að þetta með þjóðlega fróðleikinn ég hef nefnilega upplifað þetta sjálfur mér fannst fátt fyrirlitlegra þegar ég var ungur en síðan með aldrinum verður maður veikur fyrir þessu

safn föður hans er fullt af þjóðlegum fróðleik þarna er hann farinn að glíma við allan þjóðlega fróðleikinn og hann er að heimfæra alls konar úr þjóðlegum fróðleik innan um þessar heimspekilegu vangaveltur sem hann er með og sögu af pabba sínum og líka afa sínum gaman að lesa það þegar Ólafur Ragnarsson varð útgefandi Laxness í eina tíð þá sögðu menn hvað er þessi náungi hann var í sjónvarpinu að vilja upp á dekk

Halldór Laxness hann var aldrei tekinn inn í hópinn hann var frægur og

stórkostlega góður í markaðssetningu það var nóg til að menn tortryggðu hann aðeins en hann gerði það stórkostlega vel hann prentaði upp allan Laxness og kom þessu út

en þarna kemur í ljós að Ólafur er náttúrulega kominn úr gríðarlegu

hans á Siglufirði þar var allt fullt af bókum svolítið merkileg merkileg lýsing á Ólafi þetta er það og svo dálítið gaman að sko eins og hann segir sjálfur hann Ragnar Helgi

rætur þannig að hann þekkir svo vel til bóka og og og líka náttúrulega þetta og það eru endurminningar hans sem eru eru þjóðlegur fróðleikur í þessari bók eins og hann er að rifja upp drauma hvað er það annað en þjóðlegur fróðleikur það er svo margt í þessari

rekst svona mjúklega hvert á annars horn og gerir hana áhugaverða hann birtir til dæmis lista yfir bækur sem eru ekki lengur til

brennd eftir lát hans og ég hef oft

vita hvað stóð í en þessi bók maður er alltaf í

ég nenni ekkert að eiga margar bækur segir hann og maður hugsar nei láttu nú ekki svona þú verður að eiga að eiga bækur þú að lesa drengur og svona fullyrðingar eins og allir vinir mínir eru hættir að lesa langar skáldsögur hann er of svartsýnn fyrir hönd bókarinnar en ég held það sé viljandi gert en þetta er líka dálítið samt hressandi

er oft aðeins of mikil nostalgía og væmni líka í bókunum það er enginn heilagleiki í þessu hjá honum ég mundi vilja segja sem sagt það mun líða langur tími áður en þessi bók fer í tunnuna hjá mér hún er ótrúlega fallega hönnuð sem og vísa Friðgeir Einarsson ég hef séð svona áður já þetta er þetta er smásagnasafn tólf ef ég hef talið rétt Friðgeir er snillingur í að lýsa hversdagsleikanum og gera hann áhugaverðan skáldsagan hans í fyrra formaður húsfélagsins hún var svo fyndin og skemmtileg ég verð að segja að mér þykja sögurnar í þessari bók

hversdagsleikinn bara svo hversdagslegur mér fannst honum ekki takast að að vekja áhuga manns það eru

ná nægilegu flugi en svo eru aðrar sem eru óskaplega góðar eins og hvernig það er að drukkna og maður les bara venjulega sögu og svo koma síðustu setningarnar ó þetta er svona fólk segir alltaf

lesa aftur ég kláraði og byrjaði að lesa aftur ég held að oft sé það ljúga það hljómar svo vel en þetta er saga sem byrja að lesa aftur vegna þess hvernig hún endar og sagan sem heitir læknir um lækni sem hefur enga næmni gagnvart öðru fólki hann er hross

hans er í heimsókn þarna og hvernig hann talar við barnið það sker mann í hjartað svo er þarna saga um leiðsögumenn á námskeiði hún er skondin hún er skondin en þetta er köflótt sem sagt þetta

best er mjög gott já mér fannst sko

sögurnar allar fínar hann nær að gera stemningu kostur ef einhver

náð að negla mig fyrir mig

að skrifa um furðulegan mann Þórð Jónsson í Reykjadal prest sem er ofboðslega mikið á skjön við samtímann og reyndar sko hjá Bjarna er hann samkynhneigður

í útistöðum við Skálholt hann er

eða liggur Kaupmannahöfn þar sem hann hittir eldri mann

hvor af öðrum og búa saman svo flytur hann til Íslands og tekur við Reykjadal og býr þar svona með köflum hann virðist

leggjast niður og gera ekki neitt og svo fer hann í einhver ferðalög greinilegt að hann er eftirsóttur í Skálholti þetta er í raun og veru mjög klár kennimaður en það sem

fannst aðeins galli við bókina að það vantar eiginlega sögu eða ég hefði viljað af því hann gefur dálítið í eða leggur dálítið í sögu Þórðar í upphafi hann hefði mátt vinna hana áfram ókei hann er líka að gera hann samkynhneigðan þá finnst mér hann vera að taka sér frelsi til aftast svo er hún ekkert mikið í forgrunninum þannig að mér fannst eiginlega en svo nær hann að vísu að fara inn á ýmsa þætti sem eru áhugaverðir á átjándu öldinni

hann nær tíðarandanum mjög vel og það er sniðug hugmynd að setja þennan mann inn í þessa öld þetta er maður sem

á

djarft og það er skemmtilegt en ég ímyndaði mér

maður myndi njóta þessarar bókar

betur ef maður væri af þessum slóðum eða ætti ætti ættir að rekja þangað eða jafnvel hefði ég kynntist ekki þjóðsögum af Þórði þannig að ég get alveg trúað að þessi bók hitti sína Kolbrún ekki þannig að hann svo er full mikið um fyrningar fannst mér ég þurfti stundum að lesa aftur og ekki mér til ánægju heldur til að skilja betur hvað hann var að tala um en hugmyndin er góð

það hefði þurft meiri úrvinnslu að mínu mati þakka ykkur fyrir að koma hingað til mín í þáttinn við

hún er bæði fyrir almenning og og svo vísindalega nákvæm já það eru allar tegundirnar allar innlendar tegundir í flórunni og nokkrar fleiri svona nýrri landnemar í viðbót það eru miklu ítarlegri upplýsingar um hverja tegund heldur en hefur verið í ritum miklu meiri upplýsingar af ólíkum toga um plönturnar um vistfræðina

nýjar nytjar

nýtingu til lyfjagerðar síðan er þessi svolítið óvenjuleg miðað við svona venjulegar

fremst í henni þar sem er alls konar almennur fróðleikur um plöntur bara hvers konar lífverur plöntur eru lýsing á byggingu þeirra æxlun blómgun

flórunnar það er saga flórunnar á norðurhveli frá því fyrir ísöld eða líkleg saga

þínum Jón þetta hlýtur að

en ef þú spyrð einhvern golfara það er alveg ævintýralega mikill tími sem fer í að spila golf hjá mér er þetta bæði atvinna og áhugamál og einhvern veginn þá tel ég aldrei klukkustundirnar ég hef ekki hugmynd um í rauninni hvað þetta hefur tekið mig mikinn tíma en gaman er búið að vera að gera þetta

mikið verk að ná að

þú ert að gera þetta eftir eftir plöntunum en ekki

í langflestum tilfellum þá eru þetta myndir sem eru málaðar eftir lifandi

eintaki sem situr hér uppi á borði hjá mér eintak sem

hef elst við annað hvort hingað í nágrennið eða lengra alveg yfir á hinn endann á landinu þess vegna oft og tíðum er það búið að vera margfalt meiri tími heldur en tíminn sem fór í að mála viðkomandi tegund nú eða bara hreinlega lesa sér til um

tegundirnar og læra að þekkja þær því ég kem inn í þetta raunverulega án þess að vita svo mikið um grasafræði

var svolítil brekka að læra að greina þetta allt saman og læra að þekkja allar þessar plöntur og alveg óvíst að það sitji mikið eftir listann fyrir framan mig þá sá ég það strax að starir og grös var það sem var langsamlega erfiðast þannig að ég byrjaði þar það er alltaf finnst mér langbest að taka vonda bitann fyrst og renna sér svo niður brekkuna og tíndi svo smátt og smátt inn hinar tegundirnar eftir því sem þær gáfu færi á sér en svo kemur það nú bara í ljós að starirnar voru þær eru allt í einu orðnar mjög margar allar dálítið áþekkar en samt allar ólíkar þá fara plönturnar að fá karakter og svip svipað eins og fólk þegar það hættir að vera

handleggi og haus heldur ferðu að sjá svip

eða svona eitthvað í þeim þá er þetta orðið gaman þetta verður að pínulítilli passjón hjá manni og þá telur maður heldur ekki klukkustundirnar er þetta ekki ja mikils virði þetta er svo stórglæsileg bók að

geta gefið þetta út með þessum hætti

ég vona að það séu margir sem geta nýtt sér hana til gagns og ánægju bæði náttúrulega mun

hún nýtast í kennslu væntanlega á bara þess vegna á öllum skólastigum alveg upp í háskóla og nytja plöntur að einhverju leyti ættu að geta flett upp upp í henni og fengið alls konar upplýsingar um þær tegundir sem þeir eru að nytja fólk sem á sumarbústað gæti líka haft ánægju af

að eiga svona bók og skoða og fá upplýsingar

sem vaxa fyrir utan bústaðinn þeirra og síðan allir þeir sem að til dæmis stunda náttúruskoðun á á ég hef líka svolítið gengið með fólk um landið og ég hef líka séð hvað það að læra að horfa á plöntur og þekkja þær það gefur fólki gríðarlega mikið í svona gönguferðum af því það er alltaf hægt að skoða plönturnar þó það sjáist ekki til fjalla þetta eru náttúrulega og fínlegur og maður sér það líka í myndunum já plöntur eru

bara svo ótrúlega fallegar lífverur það er nokkuð sem ég held að Íslendingar verði að fara að venja sig við er að skerpa pínulítið fókusinn á hið smáa ég þekki þetta frá því ég var barn það er hægt að upplifa dramatík og mikið spennandi líf niðri í fjöru

í miðjum janúar þess vegna bara ef menn eru með fókusinn á því menn horfi niður á við til að vera með stórkostlega náttúru hún er við við fótskör okkar raunverulega allan ársins hring ég leyfi mér að spyrja hvað er uppáhaldið hjá þér Þóra ég veit ekki hvort maður á að hafa uppáhald en af því ég sá hana hérna rétt áðan ég held ég verði eiginlega að segja að

til dæmis alveg ótrúlega fallegt blóm gult með appelsínugulum

ég hugsa að ég yrði að fara eitthvað yfir í yfir í grös og starir þó ekki sé nema til að vera allt öðruvísi en allir aðrir ég er einfaldur maður og maður einfaldleikans mér finnst þessi

einföldu fallegu knöppu form í

við ætlum að tala aðeins um Siglufjörð Siglufjörður átti hundrað ára núna í vor hérna er komin út bók þetta eru ljósmyndir frá Siglufirði en líka textar sem þið hafið samið hvað þrjú á Síldarminjasafninu já ég Steinunn og Örlygur þrír starfsmenn Síldarminjasafnsins tókum svona má eiginlega segja skyndiákvörðun um að skella í eina bók í tilefni

okkur fannst eðlilegt að Síldarminjasafnið gæfi eitthvað til samfélagsins eins konar afmælisgjöf og við eigum rosalega mikið af ljósmyndum í okkar safni og gríðarlega mikið af heimildum á sama tíma þannig að okkur fannst kjörið að leggja í í eitt svona verk það varð reyndar stærra og umfangsmeira en við ætluðum í upphafi en en fyrir vikið

hvernig völduð þið myndirnar við völdum myndirnar fyrst og fremst út frá gæðum ljósmyndarinnar en hugmyndin var svona að spanna söguna í stórum dráttum við

fylgjum stóru þáttunum í sögu staðarins sjáum ris og hnig á víxl og og breytingarnar eins og þær hafa orðið á samfélaginu byrjunin er í raun við þá elstu ljósmynd sem við komumst yfir hún er frá átján hundruð sjötíu og tvö og nýjasta myndin er frá því í september á þessu ári þannig að við spönnum þarna ansi langt tímabil það sem til er í myndum það vissulega vantar eitthvað upp á að þetta sé fullkomið söguyfirlit enda er því ekki ætlað að vera það en við líka reynum svona að gægjast inn í inn í hversdagslífið leiki barna skólastarf félagsstarf karlakórinn Vísi og fleiri þætti verið stórir á Siglufirði nú er þetta frægur bær síldin og allt það og líklega eru fáir staðir á Íslandi jafn mikið ljósmyndaðir þarna á tímabili já það er til rosa mikið efni það er til rosalega mikið efni og rosalega mikið af góðu efni sérstaklega í kringum

síldarárin þegar einmitt var vinsælt að koma á Siglufjörð þar var mikið myndefni og mikið fyrir ljósmyndara að fást við því nú eiga allir myndavélar við áttum í meiri erfiðleikum að okkur fannst að velja úr nútímamyndum en gríðarlega mikið af ljósmyndum til og bara í okkar safni hátt í tvö hundruð þúsund myndir varðveittar bara í Síldarminjasafninu bara í Síldarminjasafninu en í bókinni eru líka myndir úr einkasöfnum það eru myndir úr ljósmyndasafni Íslands og Reykjavíkur frá Minjasafninu á Akureyri þannig að við leituðum víða fanga

heildarmynd af hvað Siglufjörður var og er já já við byrjum í rauninni eins og ég segi ansi aftarlega fyrir aldamótin nítján hundruð þannig að það er sagt frá hákarlatímanum og hvernig staðurinn varð að þorpi og svo að höfuðstað síldarinnar svo sjáum við aftur hnigið og og árin eftir hvarf síldarinnar og svo fáum við að upplifa ris á ný með nútímanum já það hefur risið hefur risið á Siglufirði já vissulega Siglufjörður er dálítið í Hallgrímur Helgason búinn að skrifa bók sem gerist á Siglufirði mjög skemmtilegt þetta er glæsileg bók Aníta eftir þig Steinunni Maríu Sveinsdóttur og Örlyg Kristfinnsson

fyrir að koma hingað takk sömuleiðis þá er komið að árlegum atburði hér í þættinum við tilkynnum úrslitin í ja það eru verðlaun

starfsfólk bókaverslana sem kýs um bækur sem þau telja að séu bestar í einum átta flokkum og hingað eru þær komnar Heiðrún Höskuldsdóttir hvaðan eruð þið ég kem frá bókaverslun Breiðafjarðar í Stykkishólmi

bókabúð þar já

við skulum dengja okkur í þetta það eru fyrst ljóðabækurnar já í þriðja sæti völdum við því miður eftir Dag Hjartarson í öðru sæti varð smáa letrið eftir Lindu Vilhjálmsdóttur og í fyrsta sæti sálumessa eftir Gerði Kristný í þriðja sæti eru tvær bækur

Þorstein Vilhjálmsson og Skúli

Þórunni

í öðru sæti er hornauga eftir Ásdísi Höllu Bragadóttur og í fyrsta sæti Ásgeirsdóttur þá eru það handbækur þá eru það handbækurnar og það er í þriðja sæti gleðin að neðan eftir Ninu Brochmann og Ellen í öðru sæti er stund klámsins eftir Kristínu Svövu Tómasdóttur og í fyrsta sæti er stórvirkið flóra Íslands þessi stórglæsilega bók um blóm plöntur

Arnar Má Arngrímsson í öðru sæti rotturnar eftir Ragnheiði Eyjólfsdóttur og í fyrsta sæti ljónið eftir Hildi Knútsdóttur

það flokkurinn þýddar barnabækur já og þar var í þriðja sæti handbók fyrir ofurhetjur eftir bók síðan eru það íslenskar barnabækur

í þriðja sæti er þitt eigið tímaferðalag eftir Ævar Þór vísindamann í öðru sæti er Skarphéðin

Rán

eftir Þórarin Eldjárn og Sigrúnu við erum þá komin að þýddum skáldverkum já þar voru tvær bækur jafnar í þriðja sæti það var

eftir

svo er það Etýður í snjó eftir og í fyrsta sæti er allt sundrast eftir síðasta flokknum og það eru íslensk skáldverk þar í þriðja sæti er þorpið eftir Ragnar Jónasson öðru sæti kláði eftir Fríðu Ísberg og í fyrsta sæti ungfrú Ísland fá okkar meðmæli fá ykkar meðmæli við skulum aðeins renna yfir þetta ljóðabækurnar þar er sálumessa eftir Gerði Kristnýju í efsta sæti ævisögur það er

Þóru Kristínu Ásgeirsdóttur handbækur það er flóra Íslands

í fyrsta sæti í íslenskum barnabókum er eftir Þórarin Eldjárn þýdd skáldverk þar er þeim flokki er efst ungfrú Ísland eftir Auði Ólafsdóttur þakka ykkur fyrir að koma hér í þáttinn hana Kamillu Einarsdóttur í Kópavogi bókin hennar hverfist um Kópavog og gerist í Kópavogi og hún er með Kópavog nánast á heilanum

við erum hérna við Hamraborgina í Kópavoginum já fallegasta staðnum á höfuðborgarsvæðinu hérna ætlum við að tala um bókina þína af hverju förum við að Hamraborginni

þetta núna fallegasti staðurinn á höfuðborgarsvæðinu mér fannst þetta rosa lengi alveg glataður bær sko

tengdi alltaf Kópavog við leiðinleg fjölskylduboð þar sem þú lendir í að tala við gamlan frænda um myglusvepp alveg heillengi og svona svo var ég í tónlistarskóla hérna í ég hef enga náttúrulega hæfileika í tónlist þannig að

ég kom hérna tvisvar í viku til að vera minnt rækilega á hæfileikaleysi mitt og

væri ekki að standa mig í lífinu þrátt fyrir að þau reyndu allt

alltaf þegar var sautjánda júní þá vorum við systurnar dregnar út á Rútstún sem var alveg hræðilega

fréttum á kvöldin á sautjánda júní þar sem allir voru en á Rútstúni var alla vega í okkar minni svona þriggja tíma dagskrá þar sem bæjarstjórinn gaf verðlaun í víðavangshlaupi úr æsku var

þegar kviknaði í Fossvogsdalnum

og hann brann enda á milli það var æðislegt sko en svo

hræðilegri ástarsorg og nennti ekki að vera í Reykjavík og öllum þessum stöðum sem minntu mig á eitthvað byrjaði að koma hér til að finna stað til að drekka í friði og eitthvað svona án þess að hitta einhverja fattaði ég hvað þetta er sjarmerandi og heillandi bær og góður staður ef maður er ekki í rosa stuði og býrðu hérna núna nei því miður ekki mig dreymir um það ef einhver er með fasteign þá

hringja í mig en um hvað ertu að skrifa í bókinni sem heitir

um Kópavog og ég ætlaði að skrifa um alla skemmtilegustu staðina hérna

í Grænatúni og riddarann í Engihjalla og svona en svo fór ég aðeins út af sporinu þannig að hún er svona um

ástarsorg og bömmer og það sem því fylgir en með sterka tengingu við Kópavog sögupersónan hún

að skrifa eiginlega til dóttur sinnar og þetta er manneskja sem gerir alls konar hluti sem

konur sem eiga börn gera alveg

hræðilega

hluti og finnst gaman að baða sig upp úr líkamsvessum á fylleríum

og mér finnst líka of mikið af penum þannig sögum en hvernig kona er þetta hún er náttúrulega ekkert voðalega hamingjusöm ekkert með rosa góða sjálfsmynd en jarðbundin raunsæ kona mundi ég segja ertu að skrifa um sjálfa þig að einhverju leyti sko það eru alveg einhver atriði sem passa en þetta er ekki nein ævisaga eða neitt þetta er alveg skáldskapur ég á börn og hætti í menntaskóla til að vinna á

lítil

passa alveg en þetta er ekki ég og ekki mínar uppáferðir og fyllerí í þessari bók ærumissir Jónas frá Hriflu ræðst til atlögu eftir Davíð Loga Sigurðsson þetta er bók sem segir frá mjög dramatískum atburðum

hundruð tuttugu og sjö pólitískum átökum sem urðu ábyggilega jafn hörð ef ekki miklu harðari en þau sem við þekkjum í dag Jónas frá Hriflu beitir öllu sínu afli nýorðinn dómsmálaráðherra til að setja af sýslumann á Patreksfirði já hann hann Jónas tekur við völdum

í ágúst nítján hundruð tuttugu og sjö og fer að horfa í kringum sig hvar getur hann byrjað að taka til hendinni í embættismannakerfinu sem var eitt af hans eitt af því sem hann ætlaði að gera það má segja að þessi sýslumaður Einar m Jónasson sýslumaður Barðastrandarsýslu Patreksfirði hafi orðið svona fyrsta fórnarlamb þeirra aðgerða og þessi sýslumaður þessi maður búinn að vera við völd í sýslunni sinni í áratug kannski pínulítið ekki hirt nógu vel um bókhaldið ef ekki meira og og lendir sem sagt í því að vera síðan settur af en neitar að víkja sem er svolítið kúnstugt í í vinnu og í stjórnsýslunni það

inn í þetta blandast svo algjörlega risastór nöfn í íslenskri stjórnmálasögu sem eru send þarna vestur já það sem gerist

og það er Stefán Jóhann Stefánsson sem er sendur vestur til að gera þá athugun hann er auðvitað bara ungur lögfræðingur í Reykjavík þá en en verður síðan formaður Alþýðuflokksins utanríkisráðherra forsætisráðherra og svo framvegis og svo þegar þegar að sýslumaður er búinn að neita að víkja þá sendir Jónas annan ungan lögfræðing Hermann Jónasson glímukóng Íslands fyrrverandi til að víkja sýslumanni með ég lýsi þeirri senu nokkuð ítarlega þegar Hermann kemur vestur og og áður en yfir lýkur hefur komið til handalögmála milli milli sýslumanns sem að þykir mjög brotið á sér getum við sagt hann löðrungar Hermann hann löðrungar Hermann þarna í anddyri

það eru ýmsir þættir í þessu

spurningin fer Jónas frá Hriflu offari Jónas frá Hriflu fór offari held ég að sé hægt að segja ég held að sagnfræðingar og aðrir séu sammála um það en hins vegar gerði hann það í þessu máli

mín niðurstaða er nú eiginlega sú að ekki hirt of vel um sitt bókhald ég gef mér aldrei að hann hafi beinlínis verið viljandi að stinga að sér fé en

það sem liggur undir er að ýmsir fjármunir hafi lent í vitlausum vasa svo má auðvitað ræða um Jónas videre og góða hluti sem hann gerði og vonda hluti sem hann gerði

en svo er þessi gríðarlegu sárindi sem hljótast af þessu

sem þú lýsir líka fyrir Einar sem náttúrulega missir eiginlega allt sitt eigur af honum í kjölfarið

hann sé í skuld við ríkissjóð og menn ganga bara að að honum og þeim eignum auðvitað er í því talsverður harmleikur fyrir persónuna og hans fjölskyldu hann átti sjö börn þannig að það er auðvitað alltaf þetta viðkvæði aðgát skal höfð höfð í nærveru sálar og allt það jafnvel þó

rétt hafi verið að að víkja sýslumanni og og láta hann standa skil á einhverjum fjármunum þá svona veltir maður því fyrir sér ég hef séð menn segja að ég hafi mögulega of mikla samúð með sýslumanni

auðvitað hlýtur maður að hafa samúð með manneskju hann er manneskja sem gengur í gegnum gegnum erfiða lífsraun og öll hans fjölskylda það er í grunninn sú nálgun sem ég tek á þetta verkefni en svo er þetta upptakturinn gríðarlega hörðu átökum Jónasar og svo íhaldsins

íhaldsins og svona embættismannakerfisins síðar auðvitað tekst hann á við listamennina listamennina í landinu eins og frægt er orðið Jónas Jónas

var með mörg spjót á lofti getum við sagt en þetta er bók um eins og ég segi þetta er lærdómsrík bók um um stjórnmálabaráttu á Íslandi já við getum sagt það þakka þér fyrir að koma í þáttinn Davíð Logi takk við ætlum að heyra brot úr barnabók sem heitir Skarphéðin

sem setti fram nýjar kenningar um eðli alheimsins hún er eftir Hjörleif Hjartarson og Rán Flygenring sem að myndskreytir þetta eru kvæði fyrir börn og fjalla um flugu dag nokkurn Skarphéðin stefndi út á stræti og steig upp á þúfu

ágæta samkoma sagði hann með hiki og beið meðan

og skvaldrinu lyki ég veit ég er sagður vitlaus og dreyminn því ég er jú stundum að hugsa um heiminn ég tel hann sé víðari og hærri en við höldum og helmingi flóknari en áður við töldum að rannsóknir muni það sýna og sanna að ýmislegt sé þar eftir að kanna við skynjum heiminn með örsmáum augum og eyrum og nösum og munni og taugum en sjónsviðið er ekkert sérlega mikið og sjóndeildarhringurinn rýr fyrir vikið lífið er flókið og litríkt og slungið og líkast til merkingu þrungið ég trúi að heimurinn hýsi margt fleira að handan við sléttuna sé eitthvað meira því sá sem láréttur liggur á grúfu sér ekki neitt nema næstu þúfu nú vaxandi kurr fór um hópinn að hrærast og hávaði og ókyrrð í leikinn að færast en Skarphéðin ætlaði ekki

þegja þó einhverjir tækju að fussa og sveia ég rýndi í það lengi og það rannsóknir styðja að í rauninni sé engin veraldarmiðja ég yrði ekki hissa þótt sannaðist síðar að leyndust í heiminum víðar með torg sín og götur og garða og stræti nú þótti flugunum nóg af svo góðu og nokkrar sem saman á götunni stóðu gátu ekki hamið gremjuna lengur og görguðu í bræði hver er þessi drengur brátt tóku allar að bölva og ragna og baula með vanþóknun látið hann þagna hlustið ekki á þetta bannsetta blaður bölvað og berum hann burtu í hvelli og sendum hann beint út á Veraldarvelli þar má hann skoða og greina ef hann getur alvöru lífsins og alheimsins betur hann harmar það varla þó heim ekki hann nái fyrst háborgir eru á hverju strái takið hann berið hann burtu í skyndi látum hann engjast í veðrum og vindi Skarphéðin hræddur og dæmdur var dreginn dansandi lýðnum upp ofar og hærra nær himninum háum hvar

gnauðaði í stráum honum var ýtt upp á

og hent eins og sorpi út í beljandi vindinn þá eru það gestirnir okkar verið þið velkomin takk kærlega fyrir

við ætlum að byrja á því að ræða um þriðju bókina í bókaflokknum um Úlf og Eddu og og í þessum þremur bókum þá kynnast börnin Loka og börnum hans sem eru auðvitað bráðskemmtileg

svo er ég með aðra rosalega góða hugmynd þannig að við sjáum hvað setur það er svolítið undir börnunum sjálfum kannski komið lesendum en þú ferð þarna bæði um sögusvið um miðaldir á Íslandi í öllum bókunum úr okkar heimi sem fara upp í Skálholt og þau finna þar göng yfir en í leiðinni þá erum við auðvitað komin í Skálholt þennan

margt forvitnilegt líka þannig að ég dreg það svolítið inn í ævintýri þeirra sem leiðist svo yfir í og þar kynnumst við þessu frábæra litskrúðuga liði goða og gyðja og svo reyni ég að draga inn í þetta líka lítt þekktar persónur þannig að við erum með persónur sem kannski bara minnst á á einum stað í þeim heimildum sem við höfum en ég spinn í kringum það ég er ekki að endursegja goðsagnir heldur er ég að semja alveg nýjar sögur sem að tengjast þeim goðsögnum sem börn þekkja eða kynnast seinna þannig að þau geta haft gaman af því þegar þau þau hafa kynnst þessum persónum á svona ævintýralegan hátt í þessum bókum kápunni er

úr taflinu frá

hugsanlega íslensk kona hafi skorið út já og í formála þessarar bókar þá er það Margrét hin haga sem hefur skorið út þessa taflmenn og nákvæmlega þessi drottning þarna

börnin fundu hana í goðheimum fara með hana aftur í mannheima en ætla að losa sig við hana með því að fara með hana aftur ofan í

en þá verður Loki

fyrri til sprengir göngin þau lenda ofan í svartálfaheimi en við fáum í lok sögunnar að vita hvernig í ósköpunum þessir taflmenn komust til

sem þeir fundust

átján hundruð þrjátíu og eitt en Bjarni þú ert alveg í samtímanum í þessari bók um hann Orra óstöðvandi já svo sannarlega ég er að skrifa um besta ár í lífi Orra og þá er ég bara að segja frá

öllu því skemmtilega fyndna og hræðilega og vandræðalega sem gerðist í árinu hans frá því hann var í fimmta bekk og sumarið fyrir sjötta bekk hann lendir í aldeilis miklum vandræðum svo er það besta vinkona hans hún Magga messi sem er hin stóra söguhetjan í bókinni saman eru þau yfirleitt að brasa ýmislegt þú hefur unnið mikið með börnum að sjálfsstyrkingu er

í þessari bók ég gaf út bók sem heitir öflugir strákar fyrir tveimur árum og þá var sonur minn í fjórða bekk og hann var mjög spenntur að lesa bókina en honum gekk ekkert svo vel með hana miðað við hversu spenntur hann var og þá sagði hann þessa setningu að hún mætti vera kannski aðeins fyndnari þannig að þá datt mér í hug að skrifa ótrúlega fyndna skemmtilega bók með frábærum teikningum sem Doddi félagi minn teiknaði og svona undir í gegnum og kenna þar af leiðandi í gegnum sögur þetta fjallar mikið um íþróttir enda ertu íþróttamaður já eða það koma alveg upp

tengslum við einn kafli þar sem þeir eru golfi svo keppir hann á handboltamóti svo er eitthvað aðeins en það er líka ótrúlega mikið af skemmtilegum hrekkjum svo berjast þau við glæpona og klífa fjöll og þau eru í útivist og útilegum þetta er bara það sem krakkar gera þau stunda íþróttir í útilegum og hrekkja eldri systkini sín þakka þér fyrir Bjarni og ykkur þetta er búið hjá okkur í dag þakka ykkur fyrir að horfa við verðum hér aftur að að viku liðinni